يعني حيوانات بريه اكيد وبلا شك انو نختار الاسد اسد الغابه وسيد الغابه يعني اكيد ل اسباب محدده انو هو. دائما متسيد دائما لوه ثقلو بالغابه اللي يتوجهله الغابه هيه ناس تفترس ناس ف لازم تكون الاقوى حته تعيش